يجولوا علي اجتماعي ومرح ودمي خفيف ونحب نعاون الناس وشخص يعني طيب وشخص يعني باهي والصفات اهيا يعني اللي يجولوا علي الصفات زي هادي وهادي الحاجات يعني انا نجدرهم واننا نجولو هيك يعني انا هذا من دواعي يعني احترامي ليهم و يا رب ان شاء الله يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب